To lallai chik yoko yilo mi tongi dayandi gomnati ada ya nyiwo dimbre a bongo wumongu pu matasa palu nyingu teno ba ningya wurai dong ba nyinga yir yagu dangani gangu dingin yoko yito tu damamg yiru kule kulna tum a sima bina buryo pna ne ma sima yiwa bu Nigeria kuule ningya tum dingyin cha yi ya yir tu no ningyani pu nuwa ba nyinga kene, a daya yoko cika yo pna kin banoba wun pkngiu noba cekin a a ga pu no dero palu ki dei ningo wurai no yagu pna a nyan dani nibiyo aa a nyan dani kwapsir ni so ka noning ito yowei yi kalangu domin psiyiriu no ba chekin yi pisni yayir ti ningu ya teng, gomnati ba de ankali yo a wo gefe ba wumongo pno ninganou yitikingi tino chewei kin wong matasa anuwai bani ga wurai ba nyinga kene amma na kawaiye yukochuma gefe. Sow du yoko ma ce min ma pirgum do ka chika gomnati kasa kasa yau nuwa <noise> a bengya ba nuwa bere rwiyangu rwinyangu you sowne a yoko no mata sowi. ding yoko yito dama ka suwi chim yir kuna dama pukigu ma miyini bu ma dimna amma yoko lamuwe jor du powi ma a yokondi domin cha yo nuwa ningya tum a sima bina, goro no ningya tum bu yoko dama yogi sow pwino pongya no kacha mi sei no kacha man sei amma ka do yir ningu to wei rei ya ner wa a ruwei pwi ba kacha simo kin yo ar dugu bayo kondau amma na ka no nyingi yir ningi tek tibak nuwa ba chekin kowa kala pinu tibak wundu mou tibak ma mwatugu pu nyan wara ma miru ya ner wu ninwo dangandi bar yo ba gero ba kacha sou don simo yiwa bina aywa yi ningya tum wang yoko so dangadi mi kana gomnati nuwei mi che mu wai ba ywa ba ninga ba kasangya ba suwa sima tunda sima bina tum ba ba wuma nyoa yiring tum- tum ka misali pna ka no bengyau ba ningya yiri pu no ningyan lummo tum=tum a pna ko lan pinu kowa batanyinou ba ara. Nkwe chuka pa da gwal wei ku no ba cheki gomnati banyi hankali chewu sowi gomnati ba ywa <noise> bade ankaliyo bongo kasugu wungu nyinou matasa wu pna nyinou wu paluw pongo ba a ana ba wakanga buri ba nyinga yir yagu danganuw gangu pnai kano ningi yito a bogonmu gwaloi, kuma goro ito ba ywa no basoma no ba ningya a poyo pino, noba suwa pwi, noba suwanga no suwanga pu no nungouw, kano kingi shikenan a daya noba ninga yito.